التواضع، ويتصرف بطبيعي - يعني من من يتصرف طبيعي قدامي ما يحس بانو يعمل شغلات حتى يرضيني أو حتى اخذ نظرة عنو - يتصرف طبيعي هو هذا احلى شي يكون بالفرد